Secund mi al e pa giüst mudifiché le persun-e, ëntà, suma staite faite parei e cuindi l'ünica coza che ch'al e giüst secund mi al e fe i intervent, cürene, ma andé a cambié 'na persun-a dë lon ch'al e al e pa giüst, mi sun propi pa d'acordi